அந்தச் சூழலை நன்றாகக் கையாண்டீர்கள். நன்றி, நான் அமைதியாக இருக்க முயற்சித்தேன் மற்றும் எதிர்வினையாற்றுவதற்கு முன் விஷயங்களைச் சிந்திக்க முயற்சித்தேன். இன்னும், பெரும்பாலான மக்கள் பீதியடைந்திருப்பார்கள், ஆனால் நீங்கள் மிகவும் அமைதியாக இருந்தீர்கள். நீங்கள் அதை எப்படி செய்வீர்கள். பதற்றம் எதையும் தீர்க்காது என்பதை நான் கற்றுக்கொண்டேன் என்று நினைக்கிறேன். மேலும், என்னால் முடியாததை வலியுறுத்துவதற்குப் பதிலாக என்னால் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவற்றில் கவனம் செலுத்த உதவுகிறது. அது ஒரு நல்ல மனநிலை. நேர்மையாக, நீங்கள் அதைக் கையாளுவதைப் பார்ப்பது எனக்கு ஒரு புதிய கண்ணோட்டத்தைக் கொடுத்தது. உண்மையில்? அது நிறைய அர்த்தம். நினைவில் கொள்ளுங்கள், நீங்கள் கடினமான சூழ்நிலைகளையும் கையாளும் திறன் கொண்டவர்.